Gny karazany tsofa, na la scie moa aminay agny fanaova anazy, de misy izy ampesà elektriky regny. De misy ampesà am'tàna. De ny fomba fampesà anazy, izy anapaha hazo. De ndraiky fotsiny tsy mampiasa tàgna anao fa courant mampiasa anazy de.